Toh minamun yiwaho maza tikhapari kyagi lennya sibbamun boni magha wanna wori pani kyag pedhi sibba mun a pargi lo woh ma perum muwori kyag lennyam to memme ta wasamun tipi to nhi dhimmigi siɓɓmun who mikhe dhigi timina matasa siɓɓa kwantin khama siɓɓsareh khamma liluru ma pari kyag lennya illina khamma illoh peep khamma muyi khamma kyagu ma’a khikhenk khokha kyag lennya kha-kyagum ma wanna kwandhou kyaghani wasagho siyasa ni kyolgi rhosoma sibba ma watu mayho pari ʒabe ma tona ma illlu peep ma woro kyag miya miya wah ma mengi siɓɓmun mwa mun wom kha party muwon kha party dhang wara wah <hesitation> papa. Ape “aa” mu wurkunawa muna yhigikkhum mun ʒabigi miya miya wah mun mengi ma penna moya wah walla dhan mun kyagi ba wai muri mu mu bawa au dhina kyagi pap ko apc ko pdp “aa” abga um <hesitation> mun pehni miya wah tayimun toro Kharkhi rhosogham “aa” kyekha dhgi ti apc miya khe oi dhigi ti abga um “um” ma penna khamiya munpen miya wah ti walla, mupeni miya wah walla bwo ta penguro ta worun nimun khama ta wori kha pariemun ti mun gbwadhi pedhi wah ta sadhi paroumun woron ma bwano bomi ma bwani emma munma mun mun <hesitation> siɓɓa kwatin ko matsa wahmundhigi ma bwani khuyelmun kham khuye mun peep gaba daya angye kwokwo angye ammin angye wiʒim peep mundgigi ta sozoh ma bwano issi local government wah mikhe a foremunim ti karim lennya wah mikhe a poremmnim mikhe dhigi kha kwokwo dhi kha amm dhi kha wiʒi peep pidhi wah kha woro khara wazum amma khimmun mu samman khidham kasamun khini wurkunawa khuyelmun wurkunawa muwaom kha ammin muwon kha kwokwom muwom kha wiʒim muwom kha peep amma mun wahghe minam mu wahghe minamun manwagi zarafi amma munda illighem munwari kyagilennya to nhidhi ta yhe siɓɓaminamun siɓɓa kwatin kha men gbwandhi namun khamma illoh nhi dhi ta dhimmema ma pero khamiya kharkha peni arty <hesitation> peni chanchanta miya wah khara ʒabina makhu woro khan kyakanhi makhu woro khan kyakah.

Lakha ballemun lahkhe ballemun dure wah wawwe mun lahkhe illoh ko bhure wawwemun lahkhae illighe ta pishi wah tali ma bhure illoh anas ta watu mawah ta illahni panni dhan lahkhe dhighe ti pishi khidhen sibba wah munmengi mukyak ni muyigi wakhe illenkhu minamun mu lilloh muyu ma’a khikkhe wizi ta tuli ging khumemun ma bwanowah buta wasamun ma bwantio zabe wahyho wah lhohho ta mayhi governi ta mua zabhenin mu zabho khemun ma kikkho khere arimunmei ko commisiona a muamun monny ko commisiona dalili muwoso mubihyo fomen muwoso mubiyho khuimun bhiran khimun pingirma ta wussanmun wara ta khiramunre to nimenge na kyoloroso minamun kham illoh muworo yamba ya ballemun matasa ma illoh yamba ta ba ilemun ma petu ma petu maru maru kharka dhiyam ma kha dhigho wtamenge anaye me ya wah ta tabeghi kharkan way <hesitation> meya wah gudhe ta khugho <hesitation> niwanna nima numenge ni parr <hesitation> takara counsilar ko takara chariman ma teta <hesitation> woso dhakhun woso. Amma makhu wanna ta ato munmenge lakhe yo dhammu aziyap, mamenge lahkhe dhakrine ma men kyakkyanhi jhakha wah yamba dhan abuhi kwokwo ma muwalah an yekon ko uma lah yelon ta penguru ta peni lennya kuma khero ta penguro ti dagi mannhi makhere degi manni sima ma khere illoh ti dagi parani ti pidhi manni amma mun munamun munwoso munwosomundhighemun marigi tala lennyam kulum mudhigi ki mina kulum mudhigi ta mina khawurgi e lenkhu taa menamun a dhig bawan oh mkha dhigi bawam lokoci tona abaro go ab arogo khanri talla lennya pidhe wah tayhi ribibi ti wimu magha waw lennya khau khan wori kyagho wkhan riyai mba yhesomo lennya anpelau ta yhe kyegho an awnum khmama illoh nhidhimmigi yharisima musamman siɓɓa kwatin kha sibba serehmukhanma illoh yamba menghemun a yhokholin tundha yamba soysa nehyo fonong nhaa ma yamba mengeno ma yambe mengeno ma yamba mengeno sino kerni mayamba mengemu ma yamba mengemu ma yamba mengemun simu kerni Nee ni peepmego yamba nee ni peepbigo yamba nee ni peebigo yamba ma yamab. Ma yamba menghego khidham musamman matasamun ymaba mengemun matsamun yamba mengemun to makhamma peteu mu petu muriya taita lamlennya kharkha dhiya pedhi mony pero to kheronin tebgho ma wata parani wah wa h ta patani ma wanna am tabta pari pedhi kyak party ma khuma gunhum ta mina ma khabi ya sab polle khe ma wori pdp polla khe ma wori apc polle khe wa wori abga ma mallom pdp kyo ma khe lahkhe ta ballema to amma mama dhima mari wanna ghab <hesitation> mamuyho zabe ma ma lokoci wanna nmikhe ta khobi ta wosamun <hesitation> to mumungi kunya ta khumun mumungi kunya siyasa nunungi na kyoli rosomon na kyoli yarosomi yorosomen na kyoli yarosomi yarosomun mapenguru muworo sina ma dhemmi yamba mamun dhemmi yamba lennya wah ta tonmun wah ta dhomun mun woro mundhimmo zun yamba ta abmun kwokwo minamun bomi arozun a abanim minamun bome a romen dhimmani mumengi ni mengi bomi nara khamma ab aromun Khamma abamun mu samman lennyakwanchi musamman mu lennya kwanchi mu wom khamun gbadhen dama mun gbwandhemun bomi wah dhita pharm sec monny issi wekhe peep mun pettani tp ni dhemmiye yamba nhidhi ta dhimme ma ma watu kha mun gwabshina kha sibba khama khaukhumun <hesitation> mu wori kyak kyak miya wah nmunmungi mu wanna kha-khakiniya wah mainme toh ma wanna pari ʒahe <hesitation> shugaban war kanwa minamun kha pettu lennya pidhe yare mikhe kha lyse pepe pengur peltu mikhe a mengur kwanchi ah to mikhe amengi kwannchhi nhi yamba wah yiweman ai kmakha wanna khari tabbi paro tallagho kha yamba to lennya a mengim kha khamma dhiya mun tabbi tallamun kha yamba muyi paro tallamun kha yamba paro tallamun kha yamba yamba kho tennya amenghegho ma yamba menghegho angighe miya annabi sigho khe wana kyole khumu lennya minamun kho lenya menghgho kho lenya a menghegho magha penna ma yamba menghegho angy wah ta wegom siyasa ni kyole hankali rosominamun kha